أحب احتفل بعيد ميلادى بطريقتي الخاصة, عادةً أجمع اهلي وأصدجائي في البيت, ونسوي حفلة بسيطة, نجلس, ناكل, ناكل الحلويات, وأحب أعمل كعكة مميزة, أحب بعد نلعب ألعاب جماعية, نضحك مع بعض, ونسولف, وطجطج, والأهم أستمتع باللحظات الحلوة, مع الناس اللي أحبهم والجريبين مني.